Izy kà Siberia ndraiky tany andihan̈ana fa tsisy ràha miôva e, mbola kàra teo in̈y fo, efa nivolan̈iko teo in̈y. Efa an̈ontoniana sandra karakôry toetr'andra arakaraka zay lamba indesiko avy eô tsy adin̈a fangalan̈a sary. Tsy adin̈a koà zen̈y voan-dàlan̈a koà ho an'ny olo andeha andihan̈ana an̈y ipitrahan̈a any. Avy iô, ry GPS e, telefône, kàra zen̈y.